La tentigués es una qualidá mu emportanti pa passal estáculus i ancançal ojetivus. Pa angunus, la tentigués es lo más emportanti pal déssitu concedel. La tentigués mos premiti d'ahilal palantri, mesmu quandu las cosas se ponin dificis, i sin tentigués es faci de dessestil i perdel el ruchi. Se puein izil muchas cosas güenas dela tentigués, porque es tamién lo que premiti de deprendel delos marrus.